Bɛkasɛ razzor anaasɛ Blade a, adeɛ a bɛde yɛ aa ne sɛ bɛde bubu yɛn bɔwerɛ. <hesitation> Wo bɔwerɛ fu a, wo nan me wo nsa bɔwerɛ fu a, yɛtumi de bubu. Bio wo tirinwii ɛfu nso a yɛtumi de razzor nso yi wo tirinwii no. Sɛ nkwadaa bɛ tirinwii fu a, bɛde to afee so na bɛde aayi wo kama kama kama kama na wo ho aayɛ fɛ. Bio, bia waataadeɛ bi a waapam na ɛkyew na wopɛsɛ wo bae a wotumi de razzor no nso ɛtete ahoma no. <hesitation> Bɛtumi nso de twa adeɛ, bi te sɛ wootwa adeɛ, wootwa ahoma bi, wootwa ntomago bi, wootwa bɔtɔ bi de aayɛ adeɛ a, wobɛtumi de saa razzor blade no ayɛ dɛn aatwa <hesitation> nti ɛno nso ɛɛyɛ aakɔyɛ ne ho te sɛ sekan nua ketewa, <hesitation> bɛtumi de razzor nso twa adeɛ. Nti bɛka razzor a n'adwuma titire a ɛyɛ aa ne sɛ bɛde twitwa adeɛ <hesitation> bɛtumi san nso de bubu bɔwerɛ, yɛtumi san de yi tire. <hesitation> Nti razzor naadeɛ a ɛyɛ aa, wohu sɛ ɛno nso ano ɛyɛ nam, ɛna ɛyɛ nam nti bi koraa wɔ hɔ a wode eebubu bɔwerɛ a gye sɛ wo toro ano, wode twitwi fam ma ano no yɛ toro kakra ansa na watumi de aabubu wo bɔwerɛ.